<hesitation> Raha ny fahalalako an'azy eh eto Madagasikara misy karazana trondro <hesitation> eo eo amin'ny zato eo any an-dranomasina izay tsy haiko daholo ny anarany ah, de any amin'ny ranomamy ihany koa mety misy karazany folo eo eo.